മണ്നദ ഹഡഗുപംഡാ, സമുദ്രദ വിഷാലതെ, തമ്പാത്ന ഗാളി, അലെക്കെല്ന ബിദുവാദ സ്പശ്ച ബുക്ക സ്വതംത്രവാദു ഇപ്പുന അനുഭവ കൊര്പുഡു। ഒംദു സ്വത്ഷംദ ബുക്ക പുസതാനനു അനുവിഷിസാവന പ്രാക്രതിക്ക രമനിയദെനു കൊര്പുന ബുക്ക, ആപ്ത ആധിപ്പുന നമന സംചാരി ജിവനനു സുച്ചിസാവനു। നൂകൊംദു പോപുന ഗാഡി, നീരദ മീത്തു രത്യമല്പുന ഹഡഗു, നമ്മികെനു പ്രത്നിധിസാവന ബാവുടാ, ഉന്നു മത്ത ഹൂനഗ മനസ്സിഗു ശാംതിനു കൊര്പുദു।